Za alôha zagny raha ôhatra ka <noise> mandeha a Frantsy akagny herignandro raiky foagna de maromaro raha indesiko anaty valizinahy akao e, minday lamba isoloagna akanjo de mitôgna koa za ino izy ty appareil photo angalangalako sary raha ohatra misy tany tsiditsidihagna de tsara koa zany tokony haiko hoe mankôry toetrandro amin'ny tany am- ino izy ty fotoagna aviàko io hoe magnatsiàka sa mafana mba ahaizako mitôgna akanjo mafana, ery patalôgno sy ny tariny.